امیں فروٹ نیں باراں ماہ وات کرشاں کہ ٹھیک اے، کہ آپاں نیں فروٹ کیوے طریقے استعمال کرنڑ کھپے، چاں طریوے ماہ کھاواں کھپے، ٹھیک اے، تو آنپڑے صوف رے باراں ماہ بدھائیساں، ٹھیک اے، صوف ایک فروٹ سے زے میں آنپڑے کیلشیم سے، ٹھیک اے، ان اکثر کرے تمیں زویوں ہوشے کی بیمار مانڑاں سے صوف فروٹ لئی زاشیں، ودھیک فروٹ رو استعمال کراں تا، فروٹ رو استعمال اینا ہاروں کراں تا کہ آپاں نیں جسمانی طاقت ڈیسے، ٹھیک اے کئلیشیم ری کمی آپنڑے ناں نتھی تھانڑ ڈیتا ان بیزی وات آنبڑی سے ، آنبڑی فرسٹ آف آل آپاں نیں پہریں خاسی انبڑی ہوئے ناں خاسی انبڑی فایدو ڈے، آپاں نیں چنٹنڑی ٹھاہوا ماں فائدو ڈے، ٹھیک اے، اینا بعد موٹی تھائیے اینوں روٹلے ماہ کھئی شگاں تا، شاگ بھی کری سگھاں تا، بیزی وات کہ آپنڑو پاکستان نو قومی پھل سے ناں پھل ای آنبڑی اے، ٹھیک اے، قومی پھل سے آنپڑو پاکستان نوں کیلو زے کیلو رو واحد او درخت سے زے ماں لاکڑو نتھی ٹھیک اے، واحد ایوو درخت سے زے مایں لاکڑو نتھی ہوتو۔ امیں فروٹ نیں باراں ماہ وات کرشاں کہ ٹھیک اے، کہ آپاں نیں فروٹ کیوے طریقے استعمال کرنڑ کھپے، چاں طریوے ماہ کھاواں کھپے، ٹھیک اے، تو آنپڑے صوف رے باراں ماہ بدھائیساں، ٹھیک اے، صوف ایک فروٹ سے زے میں آنپڑے کیلشیم سے، ٹھیک اے، ان اکثر کرے تمیں زویوں ہوشے کی بیمار مانڑاں سے صوف فروٹ لئی زاشیں، ودھیک فروٹ رو استعمال کراں تا، فروٹ رو استعمال اینا ہاروں کراں تا کہ آپاں نیں جسمانی طاقت ڈیسے، ٹھیک اے کئلیشیم ری کمی آپنڑے ناں نتھی تھانڑ ڈیتا ان بیزی وات آنبڑی سے ، آنبڑی فرسٹ آف آل آپاں نیں پہریں خاسی انبڑی ہوئے ناں خاسی انبڑی فایدو ڈے، آپاں نیں چنٹنڑی ٹھاہوا ماں فائدو ڈے، ٹھیک اے، اینا بعد موٹی تھائیے اینوں روٹلے ماہ کھئی شگاں تا، شاگ بھی کری سگھاں تا، بیزی وات کہ آپنڑو پاکستان نو قومی پھل سے ناں پھل ای آنبڑی اے، ٹھیک اے، قومی پھل سے آنپڑو پاکستان نوں کیلو زے کیلو رو واحد او درخت سے زے ماں لاکڑو نتھی ٹھیک اے، واحد ایوو درخت سے زے مایں لاکڑو نتھی ہوتو۔